المجتمع والشخص مربوطين ببعضهم، لازم نساهم في المجتمع باش نحس اني انا سعيده في حياتي الشخصيه، ما نجمش نكون سعيده وأنا منفصله على العباد، مانجمش نكون غنيه والناس فقاره معايا، ما نجمش نكون حومتي نظيفه وال- الحومه اللي بجنبي مسخه، لازم الواحد يساهم في المجتمع باش يكون سعيد ويكون <hesitation> المجتمع متاعو الكل <hesitation> سعيد.